वशिन्ग् मछिने अर् कम् जोदि हिअन्ते अप्नलोगे नजने तेम अप्नलो कबबिसरो, वशिन्ग् मछिने अर् अमि कपुर् धुब परु ह। ते कपुर्, एतिय वशिन्ग् मछिने दुत दिअपेर् असे, एत होल् औतोमतिच् होइ को, लेत होल् मनुअल् होइ को। औतोमतिच् तुत् किओ होइ, हेतु दिरेच्त् कपुर् गिनि धुब होइ ज, एत ऐसरि गिनि, मने, वशिन्ग् मछिने एत, मने, हेरि हो असे। एत तर् फेअतुरे असे, जन्तुत् कपुर् गिनि हूक् होइ दिय, मने, द्र्य् बुलि कोइ, ते हेतु होइ जए, ते औतोमतिच् तुत् निगे निगे होइ जए, ह, हेतु दिअपेर् दिय फेअतुरे, त फेअतुरे, त हेरि दिब होइ लगे। पनि तुतु निगे भति होइ, त ऐसरि अलमन् सर्फ् दिदि बोल जे, जिमन् कपुर् असे, त ऐसरि एतु निगे निगे तिमे लिमित् तुत् लोग दिल, एतु निगे निगे होइ फेअतुरे निगे उल अहे, त ऐसरि हेरि तुत् कि होइ। मनुअल् तुत् कि कोरि बोल गे, मनुअल् तुत् अगते कपुर् तुत् किनि दिब लगे, त ऐसरि किनि धुब फेअतुरे, त कोइ किने जन्तुत् द्र्येर् होइ, हेतु बित तुत् हुम्ब इदिल होइ, त हेतु हुम्ब एपिसोद्, हेतु द्र्येर्, एतु द्र्य् कोरि, ते हेतु ए काम् होइ वशिन्ग् मछिने होइ।